Nenaan sako menge melaluma sako kepelaan. sabe ke, tatoden ke kapa ika sudu ia maku ke nunang ni tu secara kebiasaan woang mpaling no jago rumae nunam di sako mekeilet rumpu macang dadi nagi tu ti endon wo tu kuca mang tumada sio satu bina nu lako nitu senapu to ange ferban kapa u nanum punti budim punti dangi tu munto manca kela sela, manca mada sio saca binya nu mpaling hebat ti kebanyakan sio perumae. kebanyakan satu pela sela adat dato dano kiskisan tatodeng sobor itam polobi itu kapa dukut puti sa wia numa sa wia male ya kebanyakan okan papuana eda wia nai obat cina na tansa menganu ma kadang umendadak ti manca sela kinak beam sabel selam pela wean menangi o rumpu maca dana ti langsung nento nitu kaguna rumaisa nu san sabel ti dai sapa capat bai berbisa. sansabel papaken bianunga Kabiasaan wange tu sabia numa nitu ma nundam nitu paling jago la sio wia numa rumpu macang ti kapa tetoden misa mung karende eleken odon tatoden anu no tu kiskise nun tatode n ti tampa kapa sanan si barang tu berbisa sedenining ngengeng. ngengeng ti sumeng nomor satu melepo ngedo date saku mawadou kapa dou nampopo